कंगारू की पचे दो टांग। भूत मजबूत रेवे च जिसे वे भूत लंबी छलांग लगा सके च व की छलांग पच्चीस सु ली तीस फिट तक ही चल सके च ओर वो चालीस मिल प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके च कंगारू की पूंछ। बहुत ज़्याद मजबूत रेवे च मादा कंगारू के पास एक थैली होवे जीमे वे वाका बच्चा ने रखने च जब पेड़ होवे छ तो बहुत छोटो होवे छ। वो उ पाउच के अंदर ही बड़ो होवे चू शाकाहारी रेवे च उ घास पत्ती एशिया की चीजा खावे कंगारू ए पानी की जरूरत बहुत कम पड़े छ ये बहुत कम पानी पावे च ओर सूखा में लम्बा समय तक। जिंदा रे सके छ कंगारू का कान बहुत तेज होवे छ उई दूर से खतरा ए सुन सके च।